هلا زينه شخبارك ؟ حبيت اترك لك هالرسالة اللي يبارك لك من كل قلب على زواجك الف مبروك يا غالية وان شاء الله تكون حياتك كلها سعادة. انا متحمسة اشوفكم مع بعض في هذا الفصل الجديد من حياتكم. اذا احتجتي اي انا موجودة يلا مرة ثانية. الف مبروك ونتلاجي جريب ان شاء الله.